Ann malii atamm tetha bila wosiwasi yaani onn ufthi kaanne atam thetha ananen yedhen dhursaa won anin dheke midhasun irithi hirifedhu rifenno iraa lakisa malsun ithi jabbadhe wonsun kasbathi borbadha yaani ithi jabbadhe midhafedhe achuman kasbathi borbadha wonn akasisun yaani wonn yaani onn fethu uff jabbesee inamaa dhuri ijedhe woo dhubianen dhubedhe woo wonsun midhasanen akhaa dhiraa ijedhee midhasaaa